די ערשטע זאך וואלט איך אויסגעליידיגט אלע בוקס, כ'וואלט עס דורכגעגאנגען, <hesitation> כ'וואלט געמאכט א פאר פייעלס, כ'וואלט קודם מן הסתם צעטיילט צווישן אמת'ע מעשיות מיט נאוועל און אלע אנדערע מיני <hesitation> דזשאנערס, נאכדעם וואלט איך געפיקסט אלע וואס זענען צעבראכן מיט טייפ, און איך וואלט עס אריינגעלייגט אין די ריכטיגע סדר פון וועלכע מינים זיי זענען